ونٹر آیا مطلب کچھ انیملز فل سلیپ موڈ میں چلے جاتے ہیں۔ بولے تو ہائبرنیشن سب سے فیمس ایگزامپل ہے بیرز۔ اور صرف <hesitation> بیرز نہیں، فروگز، ٹرٹلز، چمگاڈر اور ساپ <hesitation> گرمی کے کمبل میں لپٹ جاتے ہیں۔ اب ہائبرنیشن کا پرپس کیا رہتا، بولے تو سمپل یارو، کچھ بھی نہیں۔ سردیوں میں کھانا کم ملتا اور ٹھنڈ میں باڈی انرجی زیادہ ویسٹ ہوتا، بولے کہ انیملز اپنے آپ کا جو میٹابولزم ہے اس کو سلو کر دیتے۔ ہارٹ بیٹ اور بریتھنگ بھی دھیرے دھیرے ہو جاتی۔ اس کا مطلب پاور سیونگ موڈ پہ چلے جاتے ان لوگاں۔ سمجھ لینا ہائبرنیشن ایک دم نیچرل جگاڑ ہے، نہ کھانا کھانے کا <hesitation> نہ ہنٹنگ کرنے کا۔ بس ونٹر ختم ہونے کے بعد میں جیسا سنڈے کے دن اپن کیسا ہوری پڑتے گوشت پہ۔ ویسا صبح صبح اٹھ کے دیکھتے تھے یہ پورا سیزن سوئیں گے یا کیا کریں گے، بلکہ اور آرام سے سوتے سیزن گزار دیتے لوگاں۔